لا ما تظاهرت بالمرض منشان ما أروح المدرسة، لأنى كنت أحب أروح المدرسة، <hesitation> مانى بالشخصية اللى تبى تتهرب من مسؤوليتها أبدا، أنا يوم أتحط بموقع أو أبى أشيل مسؤولية خلاص أنا شلت هاى المسؤولية، ما يعجبنى أتهرب منها أو أمثل إنى مريضة أو إنى أعتذر عن ال إنى أروح لا أنا بتحمل مسؤوليتى كاملة.